سماج وچ وِیکتی ذمہ واری دی بہت مہتوپورن بھومِکا ہے۔ اِک وِیکتی اپنے کرتَویاں، فیصلਿਆਂ اتے کارروائیاں لئی۔ ذمہ وار بنن گے جے کر ہر وِیکتی اپنی ذمہ واری نبھائے۔ تاں سماج وچ کئی سمسیاواں نوں حل کیتا جا سکدا ہے۔ ذمہ واری دا سدھانْت ایہ ہے کہ ہر وِیکتی نوں اپنے کم دا پھَل۔ بھُگتنا پَیندا ہے؛ ایہ صرف اپنے لئی نہیں، پروار، سماج اتے دیش۔ لئی وی لاگو ہندے ہن۔ اداہرن لئی اک ناگرک وجوں قانون دی۔ پالنا کرنی، کر بھُگتان کرنا اتے واتاورن دی رکھیا۔ کرنی؛ وِیکتی ذمہ وار وی ہن، اس نال نال ہی وِیکتی۔ ذمہ واری نیتک مولیاں اتے سماجک وچنبدتا نوں وی۔ مضبوط کر دی ہے۔